Дӯстам, бо ҳама эҳтиром, ман маҷбур шудам барномаи имрӯзаро бекор кунам. Як масъалаи ногаҳонӣ пайдо шуд, ки ҳал карданаш зарур аст. Ман медонам, ки ту интизор будӣ ва аз ин хеле нороҳатам. Биё, рӯзи дигар рафтанам рафтанро ба нақша гирем. Ҳамин ҳафта боз якҷо вақт мегузаронем!